Cuindi për ël rus ëntà büté, a më ven ën ment la röza, pöi për l'aranciun ël tulipano, për ël giaun ël turnasul, për ël vert l'edera, për ël blö la gensian-a, për l'indaco a më ven pa ën ment niente e për ël viulèt la viola